No gny antom-pisian'ny gny zavakanto aloha zany amy gny fiarahamony, tsy de haiko loatsy hoe ino fa raha gny eritreritriko zany de hoe amy maha zava-kanto anazy zay de mitondra kanto amy le le fiarahamony, ho variana ny mason'olo, hisariky any ze maso zay hitia zavatra soa, raha kanto. De angamba, natao hoe ino koa, hanengoana any le, any le ino izy tiky, any le fiarahamony. Natao ihany koa hahavaria sy hisariky gn'olo. Maro manko gny karaza zava-kanto. De ze raha rehetra zay zany fa gn'ankabeazany aloha zany de natao hisariky sy hahavaria ah gn'olo satria amy ze maha kanto anazy zay.